أنا نحب نوض بكري، نوض جوهة السته السته ونص، و <hesitation> نفطر جيهة <hesitation> التلاثه، طبعا آخذ فطوري الصباحي على التسعه، بعد ذلك الفطور <hesitation> مانفطرش بكري نفطر جوهة التلاثه الربعه، هكذا، ومن بعد نتعشى نتعشى شويه، نتعشى غير شويه من بعد نرقد.